തോപിദു സ്ത്യ്ലേ ഉന്ദു ഹവമന പ്രോതേച്തിഓന്। ഫശിഓന തിപുന്ദു ഐത കേല്ലോ വരിഏതിഏസ് വേല്ല। ഭസേബല്ല് ചപ് ചസുഅല് സ്ത്യ്ലിന്ഗു സ്ത്രീത് വേഅര്। സുര്യ നല്ലി തിപുഗു പ്രോതേച്തിഓന് മല്പര ഭല്പുന। ഓഉത്ദൂര് അച്തിവിതിഏസ് ഫേദോര ഹത് സേമി ഫോര്മല്। പര്ത്യ് ച്ലസ്സിച് ലൂക് ഭോക അന്നല്ലി പോന്നല്ലി। പുര ലൂക് തിപുന്ദു ഭോക അച്തോര്സ് നകല് സിന്ഗേര്। നകല് പരു ഉപ്യോഗമ് അല്പ് പേരു സുന് ഹത് അവു। പുര <hesitation> ബസിച് ഏ കാലുദു ഭോക। ബേഅഛ് ഇദു ഫശിഓന അദു പോന്ജോകുലേഗു ബരി। സ്ത്യ്ലേ തിപുന്ദു ഐത ഛോവ്ബോയ് ഹത് അവു ത്രേക്കിന്ഗ്। ചമ്പിന്ഗു <hesitation> ബികേ രിദേകു അവു। പുര ഹേഅദ് അപുന്ദു വിന്തേര് ഹത് ലേപുന്ദു ഐത। ഛലികു ഹേഅദ് അപുന്ദു ഭോക മോഉന്തൈന് ത്രിപ്സ്। മോഉന്തൈന് ഹികേശ് ഭോക <hesitation> സേഅസോന്। ഏദു വോചതിഓനല് ഏദു തോപി വര്പുന്ദു।